یہٕ چُھ وسیع پیمانس پیٹھ مختلف مقصدن خاطرٕ استعمال یوان کرنہٕ، بشمول کنکریٹ، مارٹر ,چنایہٕ ، پلاسٹر، گراؤٹ، تہٕ وال پٹی۔